עדתאן כּנחאוול דימא נווצ׳ל בכּרי ולכּן מראת כּיוקע שי תאַח׳׳יר בסבב אלד׳רוף ע׳יר מתוקּע׳ה, פלאע׳לב כּא נכון פלאלוקת באש נּקדּר נבּדא <hesitation> אללקּא באה אְרִיחְיַה מכּנחסשׁ בּאלדּע׳ט פלאלטרִיק ולכּן מעא ולכּן מאלוקת אלאכּ׳ר כּיוקּע תאַח׳׳יר צְע׳יר מרא מרא, האדא כּיְחְלִינא נתעלם אנא וכּתר עלא תנְד׳ים דִיַאלי דִיַאל אלאוקּאת לי ענדִי מואעיד פיהום.